भिलल तोमि बन्धुक् होधते एत कसोर् गिलस् भन्गि दिल तिमि। तितिअ म होथते बन्धुक् होधते ब खम करि दगुले कोनो। जते अरो नेक्स्त् पर् म एने को अत भोल् नो करु। अरो परिले <hesitation> म हेइ गिलस्तो नतुन् को एत किनि अनिदिएर् बबे हजो हुम्। जते हेइ घरकोन जते पोर्यल् ब क्सन्दसे हेइ भोल् तु बोजिने थकेब। तेओ मोनोन् देअभप् जगि दुतुन् थे। अरो हेतु कोरि भोले म सस्त करु जते। अरो नेक्स्त् पर् एने को अत कम् जते ब भोल् कोरि भोले सस्त नो करु। अरो हेइ गिलस् अनुखोए बेल कत अनिदिएर् सस्त करु। भतो नेतन्तो बोजिने ब एके ब भल्। जितु नेकि, <hesitation> जितु धरनर् गिलस् भन्गि परिले हेइ गिलसरे। जते सेम् ब एके धरनर् गिलस् जते बिअक्ति जने हेइ गिलस्तु घोरए देबो परे। तर् हेतु सस्त कर तो उछित्। अरो नेतन्तो हेइ बोजिने। अरो <hesitation> बेअ मोनोभप् तो अत रओ सस्त कर।